Mm... kuvi ni jin ka'an on tu'un stila jin da kuatyi vitan. A suu tan ñivɨ ña'nu tyi ntu ka'an kue'e daja tu'un stila. iyo daja va niyu ntu ka'nu nee daja tu'un stila. Jen da kuatyi vitan tyi ntu tya tu'un stila ka'an daja so na iyo ka sa'a o tyi nuu teku ñivɨ ña'nu jen nka'an ñuu savi o jin da kuatyi. jen, suu a maa ni jen kusɨɨ ini ni sa teku ta'nu, teku na'nu tyi da kuatyi jen vii tuni kuka'nu ini daja tu'un ñuu savi yukuan. Jen sukuan sa'a o sa va ntu naa tu'un ñuu savi o jen suu a sa'a o va ka'an on jin da kuatyi tyi nuu nee o vi, nuu jia'nu vi ji nuu iyo tu'un ka'an on vi ji. Jen suu na'a ini o a sasɨɨn tu'un stila ka'an on jin da tyi sa va tyinei o da kuatyi jen nka'an on tu'un ñuu savi jin daja kuni ni a maa ni.